Karazane frômazy: misy e frômazy frômazy fondu, da mozzarella regny, gne gouda, gne biba, misy ao koa e tartinette de emental.